Lafa hangala tsentsina ny fantona zany e, da mila mapiasa ventouse, fa lafa tsy mety zay raha zay da alay ny be karibonaty de sody e da asia vinegra da araraky anatin'ny fantina ao. Lafa vita amin'izay zay da arahy rano mafana hanalana ny fanakatona